الأفضل إني نرجع ميتين سنة اللماضي عشان أتعلم من تجارب الناس في اللحظة هادي، ونشوف كيف تطورنا، وكيف اكتشفنا الحياة، وكيف اكتشفنا الطب والهندسة، أعتقد إن الماضي يعطيني دروس قيمة في الحياة.